एक घड़ी समय बतावे खातिर एक अवधिक घटना का गिनती करेले। जौन अपने अंदर लगे हुए सुइयों के इस्तेमाल से समय बतावेले, छोटी सुई घंटा बतावेले, बड़ी सुई उ घंटा का मिनट बतावेले।